<hesitation> Raha aminahy manokana izany an a sy de hitako loatra zany le <hesitation> ilevana an'ilay poche kely iny mety ohatra hoe, hoe zegny si zany le lamaody, lamaody an ampesaigny le maha lamaody lamaody hoe marque ananjy, fa mety ampesaina koa iny ohatra hoe ampetrahana zavatra ohatra hoe puce, le sarosarotra moramora very regny, de akao izy mifi- mipetraka tsara tsy atahorana very satria kely izy no tsy malalaka, tsy sarotra, sarotra alen'ny mpangarom-paosy an, zegny angamba mety ampiasaina ananjy.